أكبر مشكلة <hesitation> هي التغيير المناخي تأثيراته واظحة مثل ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية هذا يؤثر على البيئة والاقتصاد والحياة بشكل عام بعد في مشاكل ثانية مثل الفقر ووحدة <hesitation> من المساواة والأزمات السياسية كل هالمشاكل مرتبطة ببعض وتحتاج تعاون عالمي لحلها.